Cara setrika sona pertama-tama eta ini <hesitation> kasih panas setrika setelah kasih panas setrika pokonya diku lopo basa sona setrika bisa kasih mati setrika.